أقرر بقدرة الإله أول مكان نمشي له هو الإنسان والطموح يحب يمشي برشا أماكن بلايس معناها أما أنا ماذا ليه نمشي لنعمل عمرة بقدرة الإله نمشي لبيت الله وربي إن شاء الله لا تحرمني يا ربي إن شاء الله هي أحسن بلاصة نتمنيها.